मैं तवेते हज़ार बार मना कर चुक्यो छो की मैं नि जोलु ताख मेरु कुछ काम ही नी ची मै क्या कालू ताख जैते शुरुवात कन पडली नया शहर मा नया लोग वोला नया तरीके संस्कृति वोली मै नी सेह सकदु।